Au a walao rigolona pene veamai ewaguna ama va gelegele ana, wa kamu rage aonai, wa maguli e e maguli ama va gelegeleana aonai wa maguli ika vagina kwalana wa laaninai au voira ai ewaguna voira pege ve rage veaina. No va gelegele au wa laanina a tikuli wai au pene ana laka au inaku e amakuna au pene K1 ge veniku wai aonai kamu vagi. Wa K1 aonana, wa K1 tikuli ai ana lakagia aonai au juice miluna ka pana niua, raisi ka pana ania, paraoa ma pana voi, pa au vuavua mapana voi mapana ani. Ewaguna aonai oi pene naumu gimanai K1 ka ono ao rigoa, ia genai wa ai gelegele kwalana wa au kwauna mo pene voia ne wa moni pene aiki. Au a kamu rageole vanugai, au vanugai ama kamu rageole aonai, au geku kamu rage aonai maguli agiaana, no e laanina aonai ewaguna e rinaa voira geve rage auka vagina, rau vagina pege ve rage Ewaguna aniani voira pege ve rage auka vagi ne ewaguna guluna o ewaguna pagama ve arawa naura pagama apiria aonai maguli ga giana auka vagi. E vaara no ga alualina ga ugamagi waikulena no wa laanina aorai va gelegele aonai au e taimu ka ra, ora ka ra aonai nauku ava alu ali rana kwalana rapa lugaluga ka ra, ie laka tikuli aonai gimarai K1 ka ra a ura rigo rana aonai, ila ge ruga waikulena au ge vaakila kuna waia ai kamu o ila paie gelegele, pene waia pie lakagia tikuli aonai ila paie gelegele. Ne a va alu ali rana a vaakilarana, ai laani mai ai aonai aniani voira kei vagi. Ai laani mai ai, aonai ai inamaina ai gima mai ai pene K1 ge ao rigoa wai wa kamu vagi, moni kamu vagi, kamu iwa vagina ga lakagia wai. Na ai gema rapa lugaluga aira ti a niu a laka tikuli aonai ai gema wan silini ka ra pene gima mai ai ie ao rigori wa, 50t ie ao rigoa ne kamu vagi. Kwalana wa 50t a lakagia aonai 10t paraoa ana voia Tu silini raisi ana voia ma tu silini ka ma kodiol ka ana voia e ma au kiaka wagia ma pana voia ne kamu vagi. Na ewaguna e laanina e gia ia naura ewaguna aonai K1 veni venira auka vagi kwalana au voira pege kamu vagi. Ne pono gia lokilokia aonai e e taimuna aonai ga kilagiana. Na ia naura pie ve vearawa aonai, pie ve vearawa, pie venau aonai, wa ma ragea kai ma pene ao. Aniani voira o rinaa voira, tikuli laka venira o tikuli voira mapie ve ao kau. Aurai e taimuna aonai au a ugamagina ia naura pagara puu riao pe puuria, pe puu iliga iligara. E tikulina aonai rakau ga rawalina ga venirana aura, pie api rageria ma aorana, ma aora auna aunarana. Rinaa ga venirana aura, kwalana ewaguna oi au kwaua kipomo alu aomuai oina pano apia. oi pono vekwalavi, arigumu pene rigo, oi pono aniani. E aniani voira eveaira geve kamuna aonai, iana au kwaua mape kalaa auna ia naura, ia naura ewaguna ge maragena aura, vanuga magulina pe va riparia Araa kala pie ripa, veavu pie ripa. Oi tikuli ai aoneka mo aura paie aniani. Vanugai pono alu ao oi maki pono aniani. Arigumu pene rigo oi pno aniani, oi pene alu ao ai, oi au kwaua namana paano rawalia. Oi ka na kipomo alu ao ai oi pane ma veni alimu. Ia maparara e kalarao, pe vekwalavi, arigura pie rigo, ia pe aniani, Ia pe maguli. Veleke vagi wa taimuna pene veamai ewaguna aonai aniani voira pegeve rage lekwalekwa aurai ugamagira pe kalaria.